Agaakɛn nwa kɔ̄ nza taba noo na, amma, <hesitation> aza jɔmɔɔ na kɔ̄ nnoo nyɛɛ nɛ, a di kukuma wa. Kukuma nna ki n ri nɛ n wusɔɔ nda mɛ di drɔ kucɔ kɔ̄ kukuma di bɔ nɛ, amma mɛ zaa ninoo kisi mɛ muna. Isa lo ki nii a dumaa kɔ̄ dɛdrɛ kuba yuwɔ agaakɛn kuba zɔrɔ ira kuba li mugā nɛ, kuba yuwɔ kukuma bɛ kukuma nɛ nyi kɔ̄ lɛ kaan a di luboo dɛɛ kuba yuwɔ bɛ ki nini ka agalo cisin <hesitation> swana ribli kɔ̄ baga-baga-baga baga baga kukuma nɛ, a lɛ ka di agalo nwa ki a di nyɛɛ drɛ kuba jɛ la awa ba ku yɛp kukuma bɛ nɛ, ki l dalansɔ̄, la za taba noo muna, amma, nka zɔrɔ harrɔ, osi si nyi gbla kɔ̄, nna ki duma ba yɔɔ bɛ nɛ, kɔ̄ bɛ pɛ kukuma. Soo, kukuma inɔ di wini <hesitation> agaakɛ lo nwa kɔ̄ a di ka vivunoo kɔ̄ bi nɔ na kɔ̄ osi bɛ jɛ kɔ̄ pɔɔ nɛ, kucɔ a duma kuba dɛdɛrɛ yuwɔ bɛ nɛ na.